Sahenu thukatsumba ebyalya erilwa Ethiopia. <hesitation> hali eyabakahulhamu engyira, yiringa yiringa ngeke eno thukahulhamu ngomugatii weka nge chapati betu ibo bawithe engeri eyabakatsumbamu. <hesitation> engyira bakakolha yomwa yomwanganu, <hesitation> omwabulhu, nomwayisyanu ye mitsele. Yikakesaya omwa maghetse, iyaghunza mwebiro bini iyinemu. Wukabya wukiha yomo iyabiribya ngeyika, ngeyika bubamu. Eribuba rikahulawamu eribya ngeyi ngeyi ngetonto kuyikabya yitya. Wukabya wukiha yomo iwatsumbayo <hesitation> wukaliraku emboka yoko bakahulhamu wadofa <hesitation> wadofu yemboka yoko, wukatsumba yomosyanyanya, <hesitation> omwabithunguru, nomwa birungu byabu ebyeyu then iwathekamu na maya, iwaminya wuthi wukatsumbira yoko.